إيوا طبعا أقدر أقولك عشر أرقام عشوائية بين الصفر والمية هبدأ بأول رقم ستة وتلاتين سبعة وعشرين تسعة وتسعين واحد وأربعين تسعة وخمسين سبعة وستين واحد وتسعين خمسة وتمانين تلاتة وسبعين خمسة وأربعين.